आताचा जगेन कोणाचा काई सांगू येना। लगीचा संबंधान सुध्दा दुसऱ्या मांसाचो विचार, भावना, प्रेरणा आनी अनुभाव समजोवपाक खूप कठीण, किद्याक तर सांगल्या मांसाचो आपला आपला खासळ माट अस्त।